اكثر شي غريب حدث لي لمن كنت في رحلة خارج عمان، وصادفت انني التقيت صديقة من قريتي في مكان بعيد، كنا مع بعض زمن طويل في الطفولة، ما توقعنا نشوف بعض هناك، كانت لحظة مدهشة وحسينا ان الدنيا صغيرة، وبدانا نذكر ايامنا القديمة وضحكاتنا.